طبعا احسن <hesitation> في رايانا انو يكون عندك حبة اصحاب مقربين من <hesitation> بعض المعارف ساي، لانو المعارف بتاعينك بس ناس انت بتلاقيهم، لكن الاصحاب بيساعدوك و بتستمتع معاهم و بتقدر تقضي وقتك و بتلقى زول تتكل عليهو في وقتك الصعب ما بتكون براك.